﻿Opaeteko ñanoi jokua kapacidad ipuere vaera yaikua jare kiraiko jokua irü iyemonguetava jare yarakuava, jokuako cada uno oimeta ñanoi yande jokua kapacidad, yayapijaka vaera jare yaikua vaeravi, kiraiko jokiua <hesitation> irü persona imiariva, jare jukuraivi <hesitation> yande, ñande ñe jare opaete, mopeti rami ña, ñamemiari vaera seve jae ikaviko, opaeteko ñanoi jokua arakua